Karazan̈a vôron̈o misy aminay aty, Madagasikara eto zen̈y, za baka tsy ten̈a ny mahay karazan̈a vôron̈o fa koa vinavinain̈y karà io fo zen̈y izy ataoko iô iô amin'ny rô-polo iô ho za e.